Este pues ohpa no tlakualchiwa ika manteka iwa ka aceite, pero este kihtowa kuak aka mokokowa amo welti tlakua ika manteca, tos kchiwa ika aceite iwa pues ne nimach- nihmachilia ka aceite menos chiak, iwa ka manteca kachi chiak, iwa pues como nocha yayeko tlakua ika aceite pues yayonimomat ika aceite, sí. Neste pus yowehka kachi chipak okisaya ke manteca porque kuahtih amo kuaya alimento pitzomeh, puro tlayoli, xaxan como kinmakah alimento pus xamo nikan nono kachi kichiwa daño. <hesitation>